اه وانا صغيرة قبل كده عملت نفسي أن أنا تعبانه وان أنا مش هقدر أن أنا اصحى النهاردة عشان اروح المدرسة